Burooŋ bara jaat, aan ujut urooŋ bo may bakénut waaf wara élunlum. Mara alunlum waan éjéék mé pépé, alal bugu néŋawo nunafahoral. Néni aw urok bérooŋ bakénut wo, mat umi wan gabajo duniyee, mat umi wan néjool, mat ujamoor sén bugaan, bagaan may mat gujami, bat uju ojoow gajahoor, waméŋé ubiit éju ukanwo. Yo écilmé ujut urooŋ jaat bakénut waaf wara élunlum.